خواږه خواړه لکه کیک، کلچه، شات، حلوه، جېلي، او آیسکریم ډېر مشهور دي. همداراز چاکلېټ، ګلاب جامن، توفي، او برفي. په کلیو کې خجور، کشمش او دودیزې خوږې هم خوړل کېږي. د اختر، ودونو او میلمنو پر وخت دا خواږه خواړه زیات کارېږي.